Aratini pe ko jaema yavai katu, esa ya no opa vae ipiru jaema jukurei ye ko amboiru tae mbae seyeipe yevi aguye vaera jukureiño apita paraete jaema amboipi vae aru seyeipe, jare jokope vae anboiru seyeipe esa ya no yavaikatu kua aratini pe